<hesitation> a akwe cɔmɛ tulo, agɔn dedrɛ kɔ aya kan kɔ imɛ n inɔ du dɔ imɛ shɔramu nkɔ tɔ, inɔ dɔ ci imɛ kubɛ imɛ robo ɔsɔ kulɔ nwa ancoo nga kɔ a yakan nɛ kɛ na, nwa imɛ kuma imɛ nɔ kukwɛ ɔsɔ minyɛ kowoni avisi imɛ kuma imɛ zɔrɔ gan kɔ a dɔ zuzwa nɛ imɛ kan zɔrɔ gan kɔ adɔ dzi dzi na nkɔ ɔzɔrɔ nga kɔ adɔ dzi dzi nɛ nkɔ imɛ zɔrɔ nga kɔ adɔ dzidzi nɛ, minyɛ iban tuba nyi mɛ nkɔ imɛ zɔrɔ nga kɔ adɔ zuzwa nɛ minyɛ iban bɛ nkpi mɛ <hesitation> adanka lɛɛ, adɔ kugbla, ku gbla nwa kɔ adɔn nɛ, adɔ kugbla nwa kɔ lɛnɛ nna kutuma nka nwa kɔ ayaka n nɛ n dɔ np muzwa kɔ minɔ kɔ ndɔ ma dɔ adza mɛ lɛ na, ndɔ ci adza mɛ kubɛ ba nyɛrina nawa <hesitation> zuzu ba kan nyɛrina nama kukɔlɔ na. Awa kukɔ lɔ adɔ alama kucɔtrɔ wa awa zuzu adi kaa nyɛn kɔ adɔ kukucɔ du nyɛ nɛ wa nnɛ yi nyɛrina nawa zuzu <hesitation> ɔ ocmɛ a yaka n kɔ imɛ nini imɛ kanra ɔsɔ nyra nyɛlo na imɛ ka da kuva nyra nyɛlo na nkɔ imɛ da kuva nyra nyɛlo imɛnkpin mu imɛ kan kɛnkpi kina na nkɔ imɛ kɛn kpi kina iban wɔ imɛ bo imɛ kan kɛr nkpi izwe itsi na Nkɔ imɛ kɛn nkpi izwe itsi aga acɛɛ nɛ nna kɔ kɔ ayaka nɛ imɛ gpa kɔ nkɛ nkpin kina ɔsɔ nyelo mina se nga kɔ adɔ nna mɛ nɛ mɛ abi kɔ <hesitation> kɔ nɔ kulɔ kowoni avisii kulɔwa kowoni avisi kubɔ shi ba pɛ mɛ ɔsɔ kulɔ, nwanɛ azaa zuzwaa na nza kulɔ nɛ anza yubɔ imɛ naa ritre muna ankpɛle mɛ ajimi wa nnɛ shɔra kɔ adumɛ nyɛɛ nɛ, n nini kaa irira nɛ amaa nza jɛnyɛ muna agbla kɔ adɔnnɛ nza jɛrɛ yɛ muna, ngbɛ agbla nɛ jɛ nayɛ mɛ kɔ nna kutuma munɔ lɛ nwankɔ imɛ ma nka nɔ nyɛ kpo lɛ nza agbla nwa kɔ inɔ ma dɔ mɛ nɛ ma nɔ kɔ ndɔ ma dɔ adza na ɔsɔ mɛ ayaka nkɔ imɛ dɔ nan kusrukpɛ nɛ tɔ, imɛ kana ra na imɛ nan imɛ na ma iya ma gɔ ɔsɔ nyɛnkɔ apɛ aga ka imɛ nɛ nkɔ imɛ na gɔ iya ɔsɔ yayɛnkɔ ana pɛ aga ka imɛ na, ipɛrɛ kɔ la dɔ kuyo kɔ ban kwaya la aga nɛ kɔ imɛ zaa pen ga kɔ tecɛ mɛ ayaka mɛ na kɔ imɛ bɛ sho ya mɛ de ya mɛ nwanpɛ nga nɛ nwa yake imɛ bɔ nkɔ imɛ gɔ iya ɔsɔ nyɛ kɔ nwa pɛ aga nɛ nyɛnɛ nwa jɛ imɛ pɛ aga nwa, nkɔ imɛ gɔ iya ɔsɔ nyɛn kɔ nwa pɔɔ aga na nyɛ nɛ nwa jɛrɛ imɛ aga ipɛ wa domi kovisi nwa pisɛ kɔ ila zɔrɔ ma ira wa ira nɛ nwa anza yowɔ la na nkpi lo mune kwa kusr ukpɛ kɔ ba jɛ la nɛ ba jɛ la kɔ rulo kɔ la bɛ nɔ kukpo. La bɛ nɔ minyɛ kpo a kasa nnɛ kɔ la kpɛlɛ yubɔ ba gan kɔ ɔsɔ mɛ ayaka nnɛ kɛ na ku ma nna kutuma lukpɛ agbla kɔ kɔ cɔmɛ amagɛn nayɛ nɛ mɛ nini muzwa kɔ azwa lɛɛ wa minɔ agblaa nɛ kɔ ndɔma dɔ adza mɛ na, minɔ agbla nɛ kɔnmadɔ minyɛ kɔ ba dɔ bɛ kukwɛ ɔsɔ mɛ nɛ kɛna mannɔ agbda nɛ kɔ ndɔ ma da ko cicikɔncɛnɛ kucɔ mɛ nɛ na cɛnyin kɔ ididrɛ anɔ zwa dɔ adza. Isi lɛ nɛ cɔmɛ agɔ mijɛ kɔ anayi nyɛ kɔ adu dɔ mɛ agbla nɛ agɔ mijɛ kɔ anaa ama hardɛ mɛ kɛ ai mɛna kutuma kɔ kɔ kɔ ada din nɛ mɛ dɔ nyɛrina nga kɔ a yaka mɛ nɛ imɛ kuma imɛ dɔ ni mu zwa agan kɔ inɔ ayaka imɛ nɛ. Idan kɔ ɔka kɔ inɔ ayaka mɛ nɛ adɔ zwa zwa agbla kɔ ayaka mɛ adzuzwa wa mainɔ agbla mɛ kɔ nma dɔ adza na, ma inɔ agbla nɛ kɔ nma dɔ adza mɛ na, nɛɛ adza ba nyɛrina nagbla nɛ bɔ adza ba du kukucɔ dumin ɛ kutun kɔ imɛ dɔ kuki cɔ dɔ minyɛ nɛ bɔ, adza ba du zɔrɔ nga kɔ imɛ ndu yaka ba nɛ bɔ, adza ba du kuku cɔ du mɛ bɔ ba yana ba kucɔ ba ɔsɔ mɛ muna ba yana ba kucɔ ba cɔsɔ mru ba muna ba yana ba ku cɔ ba ɔsɔ minyɛ kukpi muna na nɛɛ ncɛ ocɔ mɛ oko ɔsɔ agbla nwa nɛ kɔ ama dunɛ, na kɔ npisɛ kɔ nda. Kwɛɛ dula nɛkɛ na. Ila mucɔ ɔsɔ mumru kɔ la lo gbɛ itsi itsi nɛ la bɛnɛ atɔ adzala la du adza la agbla zuzwa ipɛrɛ lokɔ la didrɛ ɔsɔ adza la, ɔni dza wɔ kɔ awusɔ kutɔ wɔ na aza rudza kɔ a kɔsɔ nakutuma munɔ na bo, aza rudza nɔn ɔsɔ kɔ alɛ na mu, ama ɔgɔ dza nɛ didrɛ sɔɔ kɔ atsono ka lolololo yaka mundza aga dzidzi kɔ adɔ zɔrɔ nɛ ɔyaka muzwa aga zuzwa kɔ adɔ zɔrɔ nɛ nkɔ ɔ yaka mudzi aga dzidzi kɔ a dɔ zɔrɔ nɛ kɔ ɔna alɛ ama ɔ gɔɔ kɔ opaa ɔ gɔɔ kɔ ɔ paaa nkɔ ana har kɔ ipa nɛ li bible kɔ bɔ nɔ isa ruwɔ kɔ ɔ paa inɔ na nɔ azaa inɔ nmalɛ muna apis kɔ ɔ paa mipa wa. Na nɛɛ ɔka kɔ npisɛ ma dula nɛ kɛ nɛ na, azaa ipɛrɛ shi nwana ɔka agbla kɔ ɔsɔ mɛ ma ma jɛn nayɛ nɛ kucɔ agiba kɔ ndu tsene nɛ ndu nyɛrina niba ba kuma nka nimu zwa ba kuma anjɛn dɔ za nmalɛ bɔ. Nga kɔ ndɔ munɔ kɔ nda nɛ.